<hesitation> Sarotra aloha zany, e fahasambarana moa zany, samy magna gn'anazy io, fa raha amignahy manokagny zany, sy misy zavatry sara azo mora zany fa matoa zany anao hoe zavatry zay sara da sarotry gn'ahazaho an'azy ka noho izay zany sy mainsy mizaly signitry anao vao mahazo an'azy, sarotry zash gn'ahazahoagne raha moa sara ho azo mora zany.